قصة الطيور المهاجرة <hesitation> هذي الطيور كانت في رحلة هجرة ويعني كانوا رايحين من من مكان لمكان وفجأة ضاعوا بسبب يعني كان في عاصفة والله قوية بعد فترة لجوا مكان آمن وقرروا أنهم يبنوا أعشاشهم فيه بعدين بدأوا يعيشوا في سلام بعيدا عن عن هذا العواصف أو الجو اللي مو زين.